Reman keronxema konsiste gaksake nemaro chore mar gag marema gok cheramasinlə achionerema, wle chura matu estra machure manila namam rolaa ma- mate esterier malenk sare, machekw pikw, mare xte sare, maxte druntuyuw yishi kwlato reto yag mue to yagrad toniya wich, tore nmuetere yoglaa tore bdawt atereni yelema konshpi natoga portugal narmanchiro ronrabalan keto sig yaragwa masahn chure mana chepitoganza rematechi rekore machetri yirlama to logar chulama tonroo, tula nlyag olatu otuyogꞌ tokares chonamatu nezronremagan kon sakrema lira marochona roma estreshi gochumalama.